अगर समुद्र के जल उपर आ जाईते जमीन के तुलना में। आऊर जमीन नीचे चल जाईते मानवता के न जीवित रहते। एक ऊंचा बिल्डिंग बनाए के जाय चाहते ताकि ओकरा। के ऊपर चढ़ के रह सके चिये हमारा सब के ऊंचा। वाला चीज बनाए के पड़ते ताकि पानी से बचे जाय सके।